Isaky zaho mandeha aminare aty ko zare mikoragna raha aminahy fôgna e. Zare io rô mbô tsy sérieux io e, karaha olo mahôla hmm